Ofewa ohailongifwa aa pamikalo dili mbali, ofewa oha tuilongifa oku likosha komalutu etu opo tudipaye eembakiteli odo tadi ya kolutu letu tukale tuli moundjolowele nenge twayela komalutu. Natango ofewa yoo oili hailongifwa yoo oku kosha oikutu, tailongifwa okukosha oikutu natango ikufeko ondova oyo ili koikutu opo tuidjale ili yayela nawa nawa. Kashina mbudi nee pamwe oto longifa ofewa ilipi, okutya aike ngee ndaalukile neekofewa eyi yokolutu oyo ina ashike oinakuwanfiwa ili ivali, oukukosha kutya nee pamwe oikutu oidjalomwa nenge pamwe okomalutu etu. Ngee twatumbula natango eefewa aado doku kosha oikutu natango nado odili hadi vatele yoo momikalo dayooloka kutya nee pamwe okukosha meexwiki omutwe wakakaka nado yoo natango ota divatele.